Coilu! Pos un cholru es más menus grandi quandu l'augua salta de vés de fruyil. Paquí pa Estremaúra ain unus pocus, no es que sean mu grandis ni tienin augua tol añu peru son mu enteressantis de vel. Pos mira, los cholrus paquí tamién sonin la primavera, qu'es quandu se hundi el gielu i corri l'augua. Ain andilis tamién mu aparentis pa dil a vé-lus. Ara deque llegui la toñá de seguru que güelvin las auguas i los cholriterus delas Hurzis.